Ta̱ na chjoo chjoo ta̱ na quilalꞌue joꞌ chaꞌ na ta̱reixa, ta̱ta̱, ta̱reixa juunaꞌ jeeⁿ yanaꞌ na nluii ndaateiⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ jeeⁿ caꞌnaⁿ ndaateiⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ ndoꞌ jeeⁿ ya na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ cwiicheⁿ nnom cantyja ꞌnaaⁿ ta̱reixa mati nnda̱a̱ na nlquii tsꞌaⁿnaꞌ na cweꞌ luaaꞌ na nlcuuñe tsꞌaⁿnaꞌ xeⁿjnda̱ nntyjexcwe tsꞌaⁿ nntiom tsꞌaⁿ chjoowiꞌ tsjaaⁿꞌ mati xeⁿ na waa ndaatsꞌa ya na nntio tsꞌaⁿ ndaatsꞌa mati na cweꞌ luaaꞌ aquii tsꞌaⁿnaꞌ cwiicheⁿ nnom jeꞌ na nnda̱a̱ na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ ta̱reixa joꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ jugo nncꞌuu tsꞌaⁿ luaꞌ cwiicheⁿ nnom mati jeꞌ na nntyje tsꞌaⁿ na cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ nntyje tsꞌaⁿ juunaꞌ jeꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ na nntseinaaⁿñe tsꞌaⁿ tsꞌaachiꞌ ndoꞌ tsjaaⁿꞌ jeꞌ mati luaꞌ cwiicheⁿ nnom na caꞌnaⁿ chiuuwaa na nnda̱a̱ na nlquiꞌ ta̱reixa waa cwiicheⁿ joo yuu na ya na nncwilꞌue ta̱reixawaꞌ joꞌ chaꞌ na quia na nlcwaꞌ cwii nnom wendyee nnom tsco na nntsaꞌ ensalada mati nnda̱a̱ na nntioꞌ cwii taⁿꞌ ta̱reixawaꞌ na nntseijomñenaꞌ ñequio ꞌnaⁿmeiⁿꞌ joꞌ chii luaꞌ cwii nnom chiuuwaa na ta̱reixa. Ya na nncwilꞌuenaꞌ naquiiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ ta̱ta̱, ta̱ta̱ juunaꞌ mati na cweꞌ nlquii tsꞌaⁿ na nntio tsꞌaⁿ tsjaaⁿꞌ jeeⁿ caꞌnaⁿ juunaꞌ na cweꞌ tomti luaꞌtiꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ na nntsaꞌ ndaateiⁿ ta̱ta̱ mati jeeⁿ ya na nntsꞌaa tsꞌaⁿ ndaateiⁿ ta̱ta̱ juunaꞌ cwiicheⁿ ꞌnaⁿ mati jeeⁿ caꞌnaⁿ na nncwilꞌuenaꞌ ñequio quia na nlquii tsꞌaⁿ ntjaacooꞌ ñequio nantquie macaⁿnaꞌ na nntioꞌ ta̱ta̱ luaꞌ cwii nnom na caꞌnaⁿ mati chaꞌ na quia na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ taco mati jeeⁿ ya na nleilꞌue ta̱ta̱ naquiiꞌ luaꞌ nmeiⁿꞌ yuu na nnda̱a̱ na tsꞌaⁿ na nncolꞌueeꞌñe ta̱ta̱waꞌ oo xeⁿ na maquiꞌ cwii nnom ta̱ jeꞌ nnda̱a̱ na nntioꞌ juunaꞌ ñequio tsjaaⁿꞌ oo ndaatsꞌa jeꞌ na matseiꞌnaaⁿꞌñenaꞌ ta̱ na nlquii tsꞌaⁿ.